मैं बहुत अलग अलग खेल देख थो और खेलथो भी। जैसे क्रिकेट, बोली बोल, फूट बॉल, कैरम, लूडो। पतंग भी उड़ा ले थो। कैरम, लूडो घर में खेले वाला खेल है। और क्रिकेट बोली बोल बाहर खेले वाला खेल है।